هو لازم بالليل لان علمود يكون بيغد الفغن صاغلو فترة فد خمس ساعات اكثغ منطفي - فأجيبلي وصلي خوقه اي شي ، مع عودي مال نشافي وماي- وارجع ابللا وامسح، امسح الفغن من الداخل كامل، ما اخلي <noise> شبغ ما امسحو